जहहपर घणा जंगल रज, भोत, मतलब ज्जाड, पेड, ये रज, वहापर जब हावा चलत। तो वो पेड, पौधा नकी भी ऐसी आवाज आहट होज, कि वेक्ति अगर सुनत, तो अटपटोसो भी लगज। कि काई, काई की ऐसी आवाज आई रज, क्योंकि पेड़, पत्ता, पौधा, जहां जंगल घणो रज। ते एक दूसरा से टकराज, उका से भी आवाज ऐसी आवाज, जंगल नमन, पसू, पक्षी, जानवर भी रज, उनकी भी आवाज न। भोत आवाज मतलब, और जब घणा जंगल में व्यक्ति कभी चली जाए, न वो वहाँ पर वो ही जाए। कई भठकी जाए, तो उका बहुत दर भी लगज, असी आहट न से व्यक्ति सोचाज। कि भाई काई की आवाज न असी आई रज मतलब नी, असी आहट न होज घणा जंगल।